Dieiva de ciù a segonda. Dæto che mi son abastansa soggettoso me saiæ ciù cao ëse invixibile, de mòddo da poei fâ tranquillamente e mæ cöse. Dieiva de scì, dieiva ch'a l'é coscì.